जू जूता ची वेमा अलग अलग हिस्सा वंदा जने सबसे पैली ऊपरी जू जुतूँ ग बेहरो हिस्सा वंदु वेगा बाद जुड़ी जेता हम लेस भी ब्वोल्दा जू जूता त टाइट और ढीलू करदू तीसरू ची मिडसोल चौथू ची आउटसोल जू जूतो ग निचलू हिस्सा वंदु पाँचवु ची लाइनिंग।